Ni'hiaj ne' 'ngo si bin lapi, ni ba ta bij ta ba'ninj man 'ngoj bin arán chira ni a'ngoj bin arán cha lapi man, sani si ña'an toj bin si riki ni nun 'ngo si bin tinta, ni cha lapi man ni kini'hiaj ne' ni taj 'ngo karin lí ru'hua arti ba 'ngo lí táj, nun ta cha man be man si anikaj, ta ni a'be rununj riñan 'ngo ñanj ta taj ni a'be arunj, sani isi nitaj lí nun anikaj man, ni si ga'hue karunj mánj, tan bin ba 'ngo lapi kini'hiaj ne' áj.